Ngёnko bёreŋ kay unkoo uncárёwi enjii wun kaajej ufúungú. Ufúungú peewun pëëcar na ngëko bëreŋ. Ngënko bëreŋ <hesitation> túump ací ná ufúungú. Maa ufúungú apeewul pëtuk ţingul. Túump ka wuko ací maa ufúungú apeewul pëtuk tíiwul di uwínjí. Ukoo bëreŋ kak umpee pëënjon, ukopëţaţ ací maa ufúundand peewun pëënjon ţí bëëyandar di úwínjí. Tí úwínjí ufanţ okaa jáaţa ucar ná uñiñú jáaţá ucar. Ujáaţá ucar di bëëyandar. Koondú joo unjeej uwí cíiwun ukooloŋ náaţáanin. Uwunjákun wulëwi jeejëwin ufúundand yoo ni uñiñú joo unoon pëënátá.